Ie misy ny sakafo tiako hay mahandro, tiako hianarana anefa mbola tsy haiko mahay mahandro, ohatra hoe resaka gratin gratin de pates na ohatra hoe lasagne, na koa hoe resaka, mahandro ohatrany hoe tongotr'omby ireny ohatra hoe ahoana no ahatsara an'azy.